لو كان عندي الإختيار باش نختار حشرة باش نكون فراشة، نحب الفراشة، لأنه الفراشة تزهي أيامنا خاصة في فصل الربيع كنشوفوا الأزهار وكنشوفوا الخظار -في- <hesitation> والدنيا الخظرا في فصل الربيع، أكيد أحسن حاجة نحبوا نشاهدوها، ونعملوا عليها جو، ونفرحوا بيها علي اللخر هي رؤية الفراشات، الفراشات يعني <hesitation> تفرحنا رؤيتها.